Da tena managny asany atokotry datikotry ka, e fanabeazana io zany e mampianatry gn'olo hoe izao gn'aninao e lefa andragnobe lefa miaraka amin'ny olo maro, izao gn'aninao lefa anao raiky, izao e tokony haninao, lefa hanapakevitry, igny zany da tena fototry igny e, igny e tena ilaigny, igny e tena lamby izy amin'azy.